﻿oku osobola kurolerra omusiri gwaawe, omusiri nooba oyine kugurolerra, otagureka kuhuuka kare gukagendamu ebinyaansi habwookuba obu gukuhuuka muno ekiriisa nikiba nikirugamu. Nooba oyine kuguma nogurima, obu okumara kurima okanjara kurungi, rundi okagwarirra, okareeta ebikemba, ebinyansi okaguswekeerra ekiriisa eki kikagumamu mwiitaka rundi okatemamu emikura nkomubwiire bwenjura nkobu enjura obu erikuba negwa etatwaara eitaka, obu okuba orimiremu ebintu byaawe kurungi oba bihimba oba biki, noba oyine kuguma nobyombera kurungi nikwe biteija kusiisikara beitu ekiriisa kyomwitaka noba oyine kukirekamu obu okuba norekamu ebinyansihati nkebi ebi okuba orimire <hesitation> bikajunda nikwe bikakora ekiriisa eki ekyomwiitaka.